Oimeko tɨmbɨao reta opa oyoavɨ, öime yanda mbujuva, ïpïrërïva, öime ou oyovake vaera tɨmbɨoa jare camisa, terno jeiva, öimevi, arete pegua, mbaravɨkɨ pegua, jukurai kuña jare kuimbaereta peguara